وطبعا راح أختار التحكم في الحيوانات, لأن هذا يمنحني فرصة للتواصل مع الطبيعة, وفهم سلوكيات الحيوانات, وأقدر أستخدم هذه القدرة لحماية الحيوانات ومساعدتها, وهذا بيعطيني شعور رائع, التفاعل مع الكائنات الحية يكون له تأثير عميق في النفس, وهذا شئ أنا أفضل إني أتحكم فيه.